घरमे हमैन के खुसी बनाएला कथीकेपरि की सबके मनके मन चित बुझाएके बुझेबाला बेवहार करेके चाहि व्यवहारसे आदमी खुस भी होखेला दुखभी होखेला । लेकिन आदमीके मनमे कथीबा उ जथी कही ओकर सभे किछियो कर्दानीमनसे त ठीकबा आ बाल बचाके जैसेकी कौनो चिजबा करेके तह जथी किन्दा ओकरा कथी कथी खेलेकेबा काथि खाएकेबा कभी <hesitation> लगाएके बा तह खुस होजाइ । बुरहा पाखाके पुरान पुरान आदमी सबके निमनसे आदर बेवाहार करदेबा तह खुस होजाइ पैसेकी आब अपने ब बरहा कन्या दुल्हाने निमनसे सबकीछियो कन्या दुल्दाके बात सब मानबा आ कन्या के बात मानबा तह उभी खुस बा हमैनके आइसनके कहके घरने घरपरिबारने खुसी राखैसी ।